भारत मां ज्वो मछलियों का प्रकार छिन, म्येरा ख्याल से कुल मिले ते ज्वो भी व्हला द्वी ढाई हजार का करीब व्हला। कुछ क्या व्हंदिन अच्छा, साफ पाणि मां रौंण वलि मछलि व्हंदिन। कुछ मछलि ज्वो व्हंदिंन सि तालाब मां रौंदिन, गंगालों मां रौंदिन, यमण्ये जगा पर रौंदिन है ना कुछ अपणे घौर मां बणौंदन छिन तालाब त तेमा भि अलग अलग प्रकारे मछली रौंदिन। त कुल मिलै तै म्येरा ख्याल से पूरा भारत मां द्वी से ढाई हजार प्रकारे मछलि पयै जंदि व्हलि।